كفاش نعمل سلادفروي دونك نستحق اهم حاجات تفاخ بنان <hesitation> غلة الموسم معناه اذا كان فالربيع ناخذو لفخاز <hesitation> و التوت و الكل اذا كان في كل فصل شنوعندنا الغله نتاعنا <hesitation> و نقصوهم قديمات قديمات و بعد نزيدو عليهم طرف فواكه جافه كما اللوز و لا فستق ولا كاجو و كخام و سافا